الوظيفة اللي حنكون فيها يعني سيئة مثلا <hesitation> العمل اليدوي، الوظائف الشاقة، ولا الروتينية اللي فيها تكرار زي العمل في المصانع أو أي شغل ممل، يعني نحس إنه ممكن <hesitation> حيكون <hesitation> شوية ممكن ما يمشيش معايا.